Ye, tsara mônko ny fialamboly aroa ty e, mbô mitendry piano ndreky tegna tsara satria piano zegny ohatra hoe any ampiangonagna ahafahanao a mitendry piano igny e fô mitendry gitara ndrekiny tsy tsara koa mitendry gitara, gitara zegny isan'ny <hesitation> raha araiky afaka tendrena tsisy courant mandeha fe ny gitara fa misy gitara mandeha courant fô fô tegna tsara aloha piano tegna tsara hay e satria piano zegny agnisan'ny malaza be ôlo mahay mitendry clavier zao, zao.